Pos Irán es el nombri d'ogañu del Imperiu Persa. Llevan paí ni se sabi los añus. Dendi enantis delos romanus, con Alejandru Magnu, ya andavan pallí. I pallí siguin, enque ogañu se mienti Irán i sean mossulmanis peru es unu d'essus paísis que menus infrugencia d'ahuera á teníu i essu se sienti ena su coltura, qu'es mu rica. L'alegri que tienin es tamién el pobrema más grandi que tienin, el petroliu.